Sj yjka kwaej so a, kwaej yj baabi kjsej a cwc akyirikyiri a nnua ahyjm ma. Nnua akjsej, nnua biaa bi wom, baabi a wokc a wobjhu mmoa bebree a bjwc asase so, hc ne yj kwaej. Baabi a nnua wc hc yj akjsejakjsej a wonam a wontaa nhyianhyia bi gye sj woaduru hc nti kwaej yj baabi a nnua ne mmoa ne nhaban ahodoc ahyjm ma. Ctc da bi mpo a mmepc akjsejakjsej bi so keka ho bi. Baabi a ctc da a, nnipa tim kchyj mpo gye n’ahom anaasj baabi a sj bi yare mpo a,yjkc hc kctete nnuro de bjsa ne yarej.